لازم أسوي كام حاجة كدة، أول شي أخفي هويتي، أهم شي إن ما حد يعرف إني عميل سري، لازم أستخدم أسماء مو حجيجية وأكون حذر في كل كلمة أجولها، طبعًا لازم أخليهم يثقون فيا ثقة مرة عمياء وأشترك معهم في كل شي يسوونه وأبين لهم إني واحد منهم هذا أهم شي.